kua Pakistan jaenungavi, kua yaesave kua tëtä guasu jare kiräi oesauka jare yaendu yave <hesitation> kua tätäpe jekuaevi araku, arakuvo jokope ma <hesitation> opaete arasa rupi, jare yasï rupi kuape araku, oimevi amopee,,,,,,iroï yave, mas que todo kuape yaesa jaee mas kuape arakuvo.